हर कावर सच्चु रहने के ते सब्दिक कठिन कोई है। काई छे कि हर बार अलग अलग <hesitation> तकलिप, अलग अलग परिस्थिति बन जाए। तेरे ते <hesitation> मानश्याकाचे सूचने, समजने चम्ता जड़ा कम रहे। कहाला साथे कौछी बात करन। कहाला साथे कौछी बात नहीं करन। कदि सामने वालो मानश्य गलत करवा है, ते अपनु काजे जराग तेर साथे कड़वी बात अलग करन। कहाला मानश्य भूलू करवा है, ते नांग अपनु सच्च सच्च करवा है, वार्लू करवा है। हर कावर सच्च करवा है, ते सोईनी है पाकुन, हर कावर सच्च करवा है, <hesitation> तो तो तो ज़रूरी करवा है। चत्रुकी अपनु काजे लागे।